To <noise> okpɛ suku sat okpɛ suku sat kama okarfɛ ochi masiki zit nu ukpɛ ma takɛi chɛma adɛntama amɛi zip kɔkoɔ ma fa amɛi zip nɔɔ oliptɔn kɔkɔɔ <hesitation> atuk ambɛ nasardkɔɔ namaki shang nɛ egya kɛ tugyi yɔɔ na kuma obɔrɔdi masiki kɔɔ aga jɛ ma dɛma tɔɔ masikin zɛk min zɛk mamin jɛ ɛmakaranta majɛ enyinasɛ awɛco mani enyina awɛci in primary mani ki kuma enyina awɛci in secondary tɔɔ in primary bini siki jɛ mani kisɛ wɛi oclass teacher tɔɔ oclss teacher nɔɔ mani <hesitation> mani enyina oprimary tɔɔ aji agɔr masini enyinasɛbɛ nɔɔ ma enyinasɛ a subject tɔɔ burunjɛ mani enyinasɛ osocial studies nɔɔ mathmatics nɔɔ english oprimary science kɔɔ obasic science <hesitation> o phe <hesitation> o drawing kɔɔ handwritting duka a subject masi nɛ enyinasɛ burunjɛ tɔɔ bini sun so bisikibi sɔn ɛma mani kikpɔ in secondary school mani enyinasɛbɛ o phe in secondary school masiki enyinasɛbɛ min ma, Ma mɛjɛjɛma masikima enshagɔ majɛ sat enshagɔɔ mam gɔnasɛt amɛfama ingɔnasɛt. <hesitation> ochim chim ma kpɔɔ opos tɔɔ opos tɔɔ ocɛma ɛnyinakpa bisi kpama zuwa masiki wɛ nɛ eti injɛ plumbing tɔɔ anjɔɔ sana jɛ fusa awa ebɛbi tɔɔ manikin ɛleljɛ kpa ɛti masiki jɛ kpama duk ɛgyan kɛ amɛk jɛ masiki maki vicha ba ɛnshagɔɔ nɔɔ oshɛ din tɔɔ na amɛkɔɔ dai onum gurɛgɛ gu ma mami kpashɛ mami gɛlang nɔɔ mama gɛp ɛwusha maki ba sɛt in shagɔɔ mawusha <hesitation> ɛtɛkɛ ocɛma mugɔnanɛ <hesitation> ya awa ɛchugan iɛ wɛ nanɛ katɛkum aa ba damuwa ba <hesitation> ɛchugan ɛwɛnɔ soki tɔɔ dɛgɛ gɔɔ kɔɔ bɛsiki ma maki nɛkɛ owɛmama a sɛt da awa ɛchugan tɔɔ ma tɛkɛn vɛ ɛmafa mam gadagan domi mami kpashɛ gɛlang sɔɔ zɛzɛ vɛ ma jɛ da agan majɛ kpashɛ majɛ wusha tɔɔ owɛmama ma tɛkɛ tɔɔ musuku sɔɔn ku kokori dai namu shagan aga in shago din maka amɛfa maka opos tɔɔ nakuma acreat minerals tɔɔ namu jɛnajɛ enshagɔɔ namu kule oshagɔɔ kɔɔ musuku ma nabiki bada agan tɔɔ masiki jɛ da aganɔɔ ochɛma wa kpashɛ ochɛma, Wa dɛn amɛ mɔɔ ovɛt sana dɛn amɛk gi na gbɛnama jɛ da agan tɔɔ saka gbɛnama jɛ da agan kamin majɛ dɛ ni rege gi kpashɛ di rege gi dɛn amɛ zip mɔɔ ovɛ tɔɔ tɔɔ masiki jɛ watɛkama mɛ mɔɔ vichan ma vɛ e mami vicha tɔɔ yaya awa ɛchugang matɛkɛ vɛ kai ogaskiya awa ɛtɛ elɛ awɔnɔ ogang domi makpa ɛtɛ lɛ ma we nɔɔ ogɛzai mɛ ɛgapma tɔɔ waka jɛ dɛntama amɛ zip ma awa sɔɔ sɔɔ makin sɔɔ sɔɔ ma maki kpashɛ moki ba sɛt ka jami enkigya biki gya enkigya na ni bisiki gya enkigya ma biki lang alɛ ajɛ ochɛ nɔɔ osak bisiki ma biki gan ajyɛt in obafurum bi na biki kpashe lannalɛ lalɔɔ niki wusha sɔɔ amɛk jɛ bisiki wusha okpɛi suku sat <hesitation> bi sung adda bi bur asu bi sung adida vɛ bi gɛp mɛɛ tɔɔ a kpɔɔ kɔkɔri <hesitation> godɛ sa jambi egbam bisi kpa etɛ injɛ omupɔɔ mudɛi bi gɛp bisi lalɔɔ tɔɔ na nɛkabi okpɔ tɔrɔ duk egya nkɛ shi shang bisi ya okpɛ sat ba amakpa tachi nakɛ tɔɔ inde masiri kpashɛ enkpa <hesitation> eti jɛma jɛ nupɔɔ kɔɔ tɔɔ musuku ya ma zɛk ma amukpɛ din tɔɔ yakamata ma zɛt tasa, matasa ambɛma din tɔɔ amb ɛma ma iɛbɛ enyi egyi egyi egju ma tɛkɛmbɛ <hesitation> ma tap ayaama tɔɔ ma wɛna anamama nava ma wunɔɔ owɛma na egyi sa ogajɛma onaegyi tɔɔ ala awaegyi nɔɔ owemama ogajɛmadin tɔɔ sɔɔ masiki zit either ma genambɛ ezit kɔɔ a gɛnama tɔɔ duk ogyi sa gɛnagɔɔ zit dai ngyi wa alɛ tasa ɛmat tɔɔ maki tasa ɛmat tɔɔ maki tasa malɛ ma tap ayama <hesitation> amaci mu zit olafiya ka ve a zit okpatɔrɔɔ ya ɛlɛ ya ɛlɛ ba tɔɔ gaijiya ɛtɛ tɔɔ makin tap onumama. <hesitation> olosɛ muzɛt okpotɔrɔɔ avɛ e azit okpɔtɔrɔɔ tɔɔ ocharity mu zɛt okpɔtɔrɔɔ kavɛ a zɛt okpɔtɔrɔɔ tɔɔ agbarɛ tɔɔ muda i nɛ azit misika azit ayarawa misika azit ayarawa tɔɔ nami abiɛamɛ dana ma aga nami kpasha akpa egkigya nami fuba gawa echugan nami yikɛ ochɛma akpa ɛti sɔsɔɔ sobo da nami iɛgɛsini etɛ embahakaba saka kpa neigyanin <hesitation> tɔɔ evumi egapɔɔ ewɛ sɔsɔɔ <hesitation> ama kada mi nɛkɛni,

<hesitation> ma wɛnɛ edak ɛjut enga wajɔɔ insaka akpasɛ in saka ama fusha ujɛ afusha muda anyɛ yawanci anɛtma ana akpɛ na muda vɛi enshɛ ɛgya sinisi ewɛ <hesitation> datu oga ewɛ ele tɔɔ awɛcɛ wɛ awɛcɛ wɛ tɔɔ ma damuwa me awɛ shɛ <hesitation> jabi egya kai si gbɛkpa eyap ba mu sɛɛ mu ba emakarata daga nu kpɛi har karfe va kamin namu jɛ da agan kaga yɛn ɛngyɛ dubu guava nu cɛ ga jamu namu kiwɛ gyan kɛ mu su jɛda agan na kɛ tɔɔ mu pɛt anɛ mɔɔ mubɔɔt anɛ mu jɛda agan kɔɔ cɛmu anɛ wami e mu vidaa e <hesitation> egya tunyi kuma acɛi bama <hesitation> yaya bama <hesitation> acɛi ejuk bama ebin gima <hesitation> oshinkafa enyi ma <hesitation> etatɛ jima ogbengbe enyi ma acɛi gbeigbe enyi ma duka agai ne agba enyina samu <hesitation> tɔɔemba kuma sana aji vɛi anfibie unfibi nama ba embɛ dai kucu fuba dai anfibi akpashe anfibi awɛ tɔɔ muya mujɛ vep fuba musuku shɛnakɛ muya ba inda musu jɛ vɛp ba musuku jɛ vɛp avɛ, <hesitation>